Ɗum kaa ndiyam tan deffataa ngaɗaa hen somoya maaɗa njoppa faa ɓennda kañum e tamaati. Nii nii woni no ndefu muuɗun kaa yaarta e ley anndal an min kaa. jonkaa somoyaaji ɗii no waawi laataade <hesitation> somoyaa gabu oo jonka walla maari.